Ireto avy ny fikafika fanatonoana sakafo tsy misy atahorana: voalohany, tetehana madinika tsara izy alohan'ny anaovana azy ary rehefa vita izany dia sasana madio tsara ilay sakafo voatetika madinika, ary rehefa misy kosa ny fanatonoana azy dia mila araha-maso akaiky izy mba tsy ho may.